Ndii ndaka iin iin te njakininda xuvachinida kuin ndoko iño iin ndoko chinko iin te trasno inte prisco iin tele iin manzana iin ajan ciruela iin taka takuu iin ndoko nuu yukan chí ajan xuni honaga naguo yukani yukani kuiton iin tenjan njainidaxa aya yakuina ni oha njinida yunda'a.